نجم نشرب حوالي تقريبا اتنين لتر في اليوم، يعني تقريبًا اربعتاش لتر في الأسبوع. شرب الماء مهم للصحة، ويحافظ على النشاط.